Si nurmalment le verdüre biologiche a sun pi care përché ël travai për fe chërsi la verdüra biologica a custa 'd pi, a i va pi 'd temp e duncue al e pi car